Owura meserj wo mema wo akye. Morohwehwj bea aporisifo wcwc na mesanee fir kaar mu no, asjm a wckaa kyerj me nye dj me mbra m'enyim nna Nyame n'adom mebehyia wo yi. Obi abjfa m'adze seseiara na adze no csom mo bo na cwc dj mokcbc amandzjj ntsi meserj wo kyerj me kwan na annyj a adze no a ayew no munnko hu.